nte lafita a la le baake wo lemu samaa dookuo ti. Samaa, niŋ nŋa samaa dookuo soto, niŋ nŋa moweŋo soto a la, he, wo be nnafaa la le baake parisiko nlafi baata a la le. Parisiko a te ka moo nafaa baake le. A ka yiriwaa ke le, a ka moo tankandi. Niŋ nŋa a soto de a be beteyaa la baake.